Mbaekira aceite ndie, esa jokua ko ikaviño yanderetepeguara, erei mbaetita vi jeta yaiporu jare anita yaiti yanderembiupe ipuereta yande mbombaersasi